أنا قاعد عادة بين الستة والسبعة الصبح, وأبدأ يومي فطور خفيف, مثل, الخبز والبيض, خ- فطور خفيف لكنها مغذي, بعدين اشتغل أول ادرس, هذا يكون حوالي الوحداة الظهر, وأحب أرتاح بعدها, والمسا, أتعشى حوالي السبعة, واقضي وقت من- ع- الأهل, وانام عادة حوالي العشرة, أوحداعش ,هذا روتيني بشكل عام.